Mita reta oiporuko iñapuara ipuere vaera matƚgui oëtu mbae jare ipuere vaeravi oipƚ jembiura, ipuere yae supu anguya esa jaera jokoropiko jaereta opa iñapuara rupi, ipuere oëtu mbae iyƚke rupi mbae oguata oïpa jare jukuraivi ijƚrƚkƚ kua mita reta ipuere vaera omuña jare oipƚ iñapuarako oiporu